היא מן אלאחסן נקלל מן האדוק אלאט’עמה לסן האדוק אלאט’עמה כיעטלעו נסבה אלאנסולין פדה דם ו יידרו יתסתו ולא סמח אללה פי האדא סוכר או מן אלאחסן יווד’אב עלא ריאצה ו יח’תאלב לי ג’יהה ג’ליב אלאט’עמה לי ככתכון ביוא ככתכון ע’ודויה אוו יח’תאלב יאכל אלחודאר ו אלפוואכ’ה אכת’ר ו יע’ווד אלסוכר ב’לפוואכ’ה.